إذا تفرغت أسبوع كامل شنو بش نعمل؟ بش نحاول ننظم أوقات نومي وأوقات استيقاضي وأوقات لنفيق ثاها نحاول نلتزم بأوقات العبادات نتاعي نعدي أكثر وقت متاع ضحك ولعب وتفرهيد مع صغاري نرتاح فيهم ننظم أوقات الراحه نتاع أوقات الاسترخاء أوقات النوم وكاو.